عشان انغير اطار العربية الأول لازم نوقف على سطح مستوي وآمن. عشان نغير الاطار عليه. ونشد فرامل االيد ونحط ناقل السرعات على وضع الركن. دا لو كانت السايرة او العربية شغالة بناقل تروس اوتوماتيكاي. بعد اكديه انحط حاجة تقيلة زي صخرة أو قالب خرسانة او اطار احتياطاي قيدام الاطار الامامي والخلفاي. وبعد اكديه انطلع الاطار الاحتايطي والكريك من تحت العربية ونحطه تحت اطار هيكل العربية، ويكون قريب من العجلة اللي انا عاوزة انغيرها. ونتاكد ان الكريك ملامس للجزء المعدني من اطار هيكل السارة <صوت هزاز الموبايل>